मोर् जानल औजारके नाम यी हैं। ठुकिया, कुढ़ारी, हँसिया, आरी, रेगमल, रन्दा, पाना, पिलास, किल्ला, पेंच, पेंचकस, नप्ना फिता, कैची, रिंच, ग्रिनडर, सुजा, फरुहा, बेल्चा, करनी, रेती, बसुला, छेनी, पाइप रिंच, नट, ड्रिल मसिन, खुर्पी, <hesitation> कुटो आदि हैं।